Mahakasiky fiompiagny biby andragno <hesitation> io zany miankigny ame biby zany izy e misy manko biby zany hay tezay andragno, da misy e biby sy hay tezay andragno, raha ohatry zany e biby izy hay tezay andragno, akoa e piso io za na voro boloky regny izy raha io zany izy da sy magnino raha tezay andragno, fa raha akoa gn'aomby ha akory gn'iteza aomby an-dragno sha miankiny ame biby zash izy.